Ie, misy sakafo aloha tena mahasoa fitadidia sy hoe fifantoha, ohatsy zao hoe regny sakafo misy protéine, ohatra hoe selery, regny ronono soja regny. Na koa sakafo misy magnesium na hoe calcium regny, ohatra hoe ak- a kida, maro e.